Ñ'antony ñ'ilà ñy bilodôzera: -Natao hañaliova ñy tany na hangalà ñy, raha fahela tañy milentiky ambany tany ao. -Manahaka'izay koa, hitrongisa tany mahery reñy, la ohatry ka misy ñy tany mahery. -Amakia traño fa ela fitaky reñy ie, lafa tsy ilà ñy bilodôzera avao mitrongy azy.